كنتخايل المنزل ديالي على شكل فيلا صغيرة فيها جريدة صغيرة و فيها مسبح صغير و فيها كوزينا كبيرة بزاف حيت كيعجبني الطبخ و كنتخايل فيها ربعة البيوت البيت الرئيسية فيها الدريسينغ اكون كبير وكون فيها البالكون كنتخايل غيكونو فيها تلاتة الصالونات حيت كيجيو عندي بزاف الضيوف و السطح اكون فيه لاتيراس زوين